E fomba fiasan'iregny extincteur regny zagny na famonoan'afo iregny zany da <hesitation> izy io zany misy raha kithina zay gn'aminazy igny de refa kitihinao zagny izy da igny mamoky raha fosifosy da e mamono gn'afo, akoizay zany e fampesagny enazy.